Men sizni sport zaliga tez-tez borishingizni payqab qoldim <hesitation> va hayron qoldim. Siz shu daraja sog'ligingizga e'tiborli insonsiz deb o'ylamagandim. Qomatingiz ham o'ziga yarashgan, judayam kelishgan, sarvqomat, bo'ylaringiz baland, mushaklaringiz kuchli. Bunga qanday qilib erishgansiz? Qanday qilib o'zingizni <hesitation> muvozanatingizni saqlagansiz?